Mwanzo nuvusumu- <hesitation> mwanzo ukavikeraa maji, ibeseni aandowii, koo wahumwira maana jifume nguo chafu, nosumula sabuni, nojitenganisha nguo jaa rangi na njaro, nokoanza furaa njeroo, koo wa humwiraa ahuu nojaanika.